Nangwu̱ mu̱ kiye de̱ ki̱na, nnyuwo̱ nu̱ba Maa ki̱nal Batile ki̱nal Batile ki̱nal Batile, ki̱na kwang ki̱na, ki̱na bwi̱i̱r. Tu̱u̱ be̱e̱to̱ mi̱ nye̱ mi̱ so̱ kịna kwang e̱, diyen na mu̱ di̱ mu̱ daku̱m daku̱m tu̱u̱ li̱mbi̱r, na mu ki̱na di̱ mu̱ ma ma kada kwangshi̱n na mu̱ ki̱na di̱ be̱e̱bi̱l mo̱ yaa maa maa sobkin ne̱ Batile bwe̱ndu̱ mu̱ bi̱li̱ng de̱, mi̱ bi̱li̱ng ti̱ng mi̱ so̱ faa ki̱na wu̱ di̱ ka di̱ me̱ di̱ ti̱ng maa sobkɪn. Nu̱bu̱ kwiikin she̱l yaa me̱cce̱ a tu̱ri̱ ni̱bi̱ nyal so̱ jirgi sama ti̱ng mi̱ so̱ faa nkwiim mbul ma Jerusalem fo̱no̱ ti̱bi̱ ko̱ro̱ maam faa bu̱tị na ke̱e̱bi̱ ki̱na di̱. Ki̱na kwang wani̱ yo̱o̱ di̱re̱ maa tuuba, wani̱ yo̱o̱ di̱re̱ kamke̱l ni̱bi̱, wani̱ yo̱o̱ di̱re̱ yang maake̱l nyanne̱ mu̱ yang maake̱l nyanne̱ mu̱ yi̱kar du̱ro̱ mangke̱ di̱ shi̱ne̱. Ki̱na she̱l bi̱li̱ngki̱n, diyen ko̱ na mu̱ kuwo di̱re̱ daam a wakani wu̱ kwange̱ di̱ naki̱n ne̱ ki̱na na mu̱ di̱ ka kuwo di̱re̱ kwii she̱l kwiikin kwange̱ di̱ naki̱n ne̱ ki̱na. warwar de̱ ki̱na ma wani̱ yo̱o̱ shi̱ di̱re̱ di̱ di̱b bwe̱ndu̱ shi̱ yim e̱ so̱ suu bwe̱ndu̱ kam ye̱r sabbu̱ti̱l she̱ a burka lo̱o̱ yaa mu̱u̱ nye̱ wakanil she̱ kwangshi ka yim ne̱ she̱ na wu̱r re̱ she̱ na be̱e̱bi̱l she̱ ka daku̱mke̱l be tu̱u̱ li̱mbi̱r ko̱ a ki̱na we̱ na cicco wu̱r re̱ me̱ yang dunkel me̱ be mwi̱ye̱ bo̱lo̱n- bo̱lo̱nke̱ de be wu̱di̱l Batile fatti̱n de be bu̱mnyaccal Batile fatti̱n do fukur nee we̱ mi̱ yi mi̱ twi̱ mi̱ yed mi̱ kung di̱ na cicco wo̱ro̱ mi̱ yang kune kekkedek mu̱ we̱ faa di̱ mu̱ yang kuwo ti̱ye̱ bu̱lle̱ mu̱ bwang kar bwabwa yikil mo̱ mu̱ yang kuwoshi ncero kar saksak kar wo̱ro̱ naki̱n ne̱ ki̱na. Bwi̱i̱r re̱ ki̱na mi̱ kwangdi̱ we̱l li̱mbi̱l kɪna be̱e̱le̱ kamshi̱ne̱ bwi̱i̱r re̱ kịna di̱ shi̱ ntee? ki̱na wani̱ yo̱o̱ke̱l di̱re̱ mu̱ yang muk dur, ki̱na wani yaati di̱re̱ bwe̱ndu̱ yang bwangshi̱ diyen na mu̱ yaa di̱ ma mu̱ sabbu̱ti̱ ma mu̱ cero de̱ ki̱na wani̱ yo̱o̱ke̱l di̱re̱ maa sassalab ki̱na wani̱ yo̱o̱ke̱l di̱re̱ mu̱ bwang fang so̱lo̱me̱ Ke̱lle̱ Yamba nkiye so̱ kar kar yaara le̱ nyi̱i̱di̱r, yaara nyi̱i̱di̱r di̱ ki̱na di̱ shi̱ ki̱na ko̱ ki̱ni̱ng bu̱yo̱ dir ke̱e̱di̱ mu̱ bikkel mi̱ na mu̱ ka yo̱o̱ti̱n nunge di̱ ni̱bi̱ re̱bu̱ng ni̱bi̱ a dure te̱e̱ ni ko̱ ti̱ng mu̱ wani̱ nyu̱wo̱ nyii Maa ti̱ng mu̱ nyu̱wo̱ bi ke̱e̱di̱ ko̱ maake̱l mo̱. Ni̱bi̱ re̱bke̱l ni̱bi̱ diyen a dure ki̱na ko̱du̱ we̱ bi̱yo̱ ko̱du̱ maake̱l te̱ndu̱m, a ko̱du̱l maake̱l te̱ndu̱m di̱ bi̱yo̱ di̱ mi̱ saa wo̱ro̱ na ru̱ngke̱ nyiye ko̱du̱l siyasa ko̱du̱l zabe ni̱bi̱ yang ceroko na ki̱na lu̱tte̱ lu̱tte̱ lu̱tte̱ lu̱ttẹ ti̱b ni̱bi̱ te̱mmo̱ bu̱m ti̱b te̱mmo̱ kada, ni̱bi̱ te̱mmo̱ she̱l tokkel kada, bee fatti̱n nyinum, nyi̱ yim a kam ne̱ bu̱nu̱n mo̱ nyi̱ ku̱mku̱m adurshin so̱ ku̱ te̱ndi̱ di̱ ye̱, diyel wu̱ kwangdi̱ te̱ndi̱ she̱ di̱ nsabbu̱ti̱ di̱ tab diyel ku̱me̱. Warwar de̱ ti̱bshe̱ ni̱bi̱ lam shi̱ fi̱m ne̱ bu̱tti̱n dure kuu wu̱ shii lam she̱, nyo̱o̱ ti̱b ni̱bi̱ so̱ yaa yaa ku̱ re̱b yum du̱ro̱ ko̱ dure du̱ro̱ ko̱ na mi̱ re̱b bu̱ di̱ tu̱u̱ lamshe̱ ma nu na bwendu ki̱na bwi̱i̱r de̱ ki̱na bwi̱i̱r ki̱na nyi̱m takki̱n Na nyi̱m bu̱ ta shi̱ di̱ ka maa naki̱n wu̱ kwange̱ di̱ ka mi̱ maa nyine di̱, nnyu̱wo̱ ke̱e̱shi̱ fang ke̱li̱ so̱ ki̱na we̱ na lebe, ki̱na we̱ na nunge a di̱ kun a sang mo̱ di̱ yang sang ke̱e̱shi̱ di̱re̱. Cum cire ki̱na she̱l lamki̱n ko̱ na ke̱e̱bi̱ naki̱n ne̱ ki̱na di̱ tu̱ko̱ mu̱ tam di̱ shi̱no̱ mu̱ ƴọo̱ mu̱ kuwosho mu̱ te̱m na ki̱na ma mu̱ ki̱na di̱ mu̱ maashi̱ nyine mu̱ faa de̱ ko̱ nƴi̱ saa ke̱e̱di̱ na mu̱ mu̱ de ke̱lle̱ me̱ kamshi̱n naki̱n ne̱ ki̱na, ko̱ na ti̱ng faa faa ki̱na nang wolmo ti̱ng yang te̱m shi̱ na bwe̱l me̱ so̱ shi̱ lam shi̱ fo̱no̱ ko̱ nundel ki̱na she̱ mangke̱ nyi̱ ke̱l Yamba nƴi̱ye̱ ki̱na na faa ki̱na nyi̱ maa naki̱n di̱ shi̱ dure dure nunde kwange̱ di nyu̱wo̱m li̱mal ki̱na. Ma mu̱ di̱ ki̱na di̱ mu̱ yang bwangshi̱ wolmo she̱l ciikin a sang ni̱bi̱, mu̱ yang bwang she̱l so̱nki̱n a sang ni̱bi̱ nyemel lọo̱ ma, wurkel lọo̱ ma ni̱bi̱ ma daḵu̱m. Fo̱no̱ na be ki̱-ki̱na diyen o̱ ƴo̱o̱ wu̱r re̱ mo̱ di̱ do̱r nyeme ka di̱re̱ nshuukin a burka lo̱o̱ nkung sur di̱ nye̱ lo̱o̱ du̱ro̱ ko̱ nyeme she̱ a bwatti̱re̱ wu̱r re̱ ko̱rọ ti̱rke̱l nƴeme fanshe̱ naki̱n ne̱ ki̱na. Ma mu̱ ki̱na ma mu̱ faa lo̱ mu̱ nyed, ma mu̱ di̱ ki̱na nangwu̱ mi̱ kiye de̱ fii daam she̱ kuwo ko̱nu̱n. fii daam ne̱ fang kuwoḵi̱n we̱l Batile wu̱ko̱ di̱ shi̱ fii daam ne̱ me̱, mi̱ daam munsho di̱ kwang mi̱ daa a muno? ma mu̱ nƴu̱wo̱ ke̱e̱di̱ mi̱ saa ke̱ bu̱ kung na sang mo di yang sang keeshi dire lum cere kina shel lamkin ko na keebi nakim ne kina di, tuko mu tab shi mu kuwosho mu tem na kina na ma mu kina mu maa nyine mu faa de, ko nyi saa keedi na mu mu de mu kelle me kamshi aki ne kia, ko tig na nu faa faa kia na wolmo di tig ni yang tem na bwel me so shi lamshi fono ko nundel king she mangke nyi kel yamba nuije kina na nyi taa kina nyi maa nakin dishin dura nundo kwanre di nyi nyuwo lima kina mamu kina di nu bwangshin shel cukin a sang nibi mu bwangshin shal sikkin a sang nibi nyemel loo ma, wurka loo nibi mang dakum, fono na mu na bee kina diyene na yoo wurre mo nyeme ka dire di suukin a burka loodi di kung sur di so nyeme so a bwittire, wur re she koro tirkel nyeme fanshe nakin ne kina, ma mu kina mu faa lo m- mu nyed ma mu kia nangwu mi kiye de fii daam iluwo koo fii daam ne me fang kuwokin wel batile wuko dishi ni daam ne me ni daam mu ne, kuwo di kwang mi daa a mu ne? buyo ma mu nyuwo keedu mi saa she kei bu la̱mki̱n fa̱a̱ki̱n di̱ ti̱ng nu̱bu̱ na̱ do̱r yum fii o̱ kwa̱ngshin too fo̱no̱ nta̱ nyii kur, nyii kur nnyu̱wo̱ fa̱ng nyi̱m ke̱e̱di so̱ ke̱e̱bi̱ kwa̱ngshi nibi la̱mshi so̱ na̱ kur ma maa yim ne̱ mwi̱ye̱ di̱ kwa̱ngdi̱, mi̱ da̱dda̱a̱ mun ka bune̱ she̱ a dur te̱ti̱me̱ dil bu̱ti̱n na̱ mi̱ltime̱ di̱, mi̱ ma̱ naki̱n mi̱ lam tu̱u̱ mi̱ ta̱b lo̱o̱ me̱ di̱ di̱ shi̱ne̱ ki̱na kwang buwo. Ya̱mba̱ do nyinum ki̱na.